gott kvöld íslensk stjórnvöld tryggja ekki mannréttindi fanga að fullu vegna

skorts á geðheilbrigðisþjónustu innan

landsins þetta er mat sjálfs dómsmálaráðherrans við ætlum að ræða þetta við þá stöðu sem þolendur ofbeldis í hjónaböndum hjónaböndum búa við að geta ekki skilið við ofbeldismenn sína nema með þeirra leyfi eða með því að leggja út í mikinn lögfræðikostnað Sigríður Andersen dómsmálaráðherra velkomin takk byrjum á föngunum það er talið að sjötíu og fimm prósent fanga eigi við einhverskonar geðræn vandamál að stríða en samt eru bara þrír sálfræðingar sem sinna sálgæslu allra fanga í landinu og það hefur ekki verið geðlæknir í fangelsum landsins síðan tvö þúsund og þrettán af hverju er staðan

margt sem spilar þarna inn í geðheilbrigðisþjónusta eins og heilbrigðisþjónusta fanga almennt hún heyrir refsinga heyrir undir dómsmálaráðherra þannig að þetta er nú svona það þarf að hafa

í huga þetta heyrir undir tvö mismunandi stjórnvöld í þessu tilliti og ég vill nú kannski leyfa mér aðeins að halda því fram að hluti af þessum vanda kannski sé sá að þessi stjórnvöld heilbrigðismálayfirvöld annars vegar og

hins vegar sé stundum ekki alveg að tala sama tungumálið þegar kemur að þjónustu við fanga fangelsismálayfirvöld hafa vakið á þessu þessu vandamáli í langan tíma telja sig stundum

hlunnfarna þannig lagað í viðskiptum sínum eða samskiptum sínum við til dæmis geðdeild

fangi né annar lagður inn á geðdeild eða meðhöndlaðir inni á spítala nema auðvitað af læknisráði það þarf alltaf læknir að koma til og það breytir því ekki

fangelsismálayfirvöld telji einhvern

vistmann hjá sér vera haldinn einhverju

fara í gegnum lækni og þetta

hafa fangelsismálayfirvöld verið að benda á að menn í takt þegar kemur að því í bráðatilvikum hitt er annað mál það er rétt sem þú segir að geðlæknir

hefur ekki verið starfandi eins og hins vegar fjárheimildir hafa verið til hingað til og samningar hafa verið um við Heilbrigðisstofnun Suðurlands til dæmis það helgast nú meðal annars af því að það hefur verið erfitt að fá ef ekki bara útilokað að finna geðlækni

sem vill helga sér þessum störfum innan fangelsisins það breytir því ekki að ég tel og heilbrigðisráðherra er með samráð um það að við þurfum að koma á skikkanlegu kerfi í þessu og útfæra þá þessa vinnu með öðrum hætti

hægt sé að laða að geðlækni í þessu

árétta það að fangar auðvitað fá heilbrigðisþjónustu

sumir hverjir eru menntaðir á geðheilbrigðissviði það sem heyrir þá kannski sérstaklega undir mig dómsmálaráðuneytið það er sálfræðiþjónusta í fangelsum það er einhverra hluta vegna hefur það verið sett í hendurnar á fangelsismálayfirvöldum sjálfum að útvega sálfræðiþjónustu að mínu mati mætti nú alveg ræða það hvort það heyri undir fangelsismálayfirvöld eða dómsmálaráðuneytið að útvega það hluti af heilbrigðisþjónustunni líka í heild en við höfum verið með sálfræðinga starfandi og erum núna að auka við þá þjónustu á næstu misserum þú talar um að þarna tali stofnanirnar ekki alveg saman eða ráðuneytin sko það eru fimm hundruð og þrjátíu

á biðlista eftir afplánun hundrað

í fangelsunum tvö hundruð í samfélagsþjónustu sem eru inn í þessu kerfi og þörfin

náttúrulega mjög mismunandi hefur hver þörfin er og og lagt mat á það hvaða þjónustu þið viljið veita og þá bara og til að mynda fangelsið á Hólmsheiði sem er nýtt þar hefur verið vinna í gangi og

nú nýlokið nýlokið föstum skorðum varðandi Litla Hraun það gildir samningur um Litla Hraun en það hefur legið fyrir núna drög að samningi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands varðandi Hólmsheiði fangar á Hólmsheiði samt hafa alveg fengið heilbrigðisþjónustu notið hennar með öðrum hætti samt sem áður en það þurfti að fara í þessa vinnu og þetta er auðvitað mikilvægt að gera reglulega reyndar líka vegna þess að þessar tölur sem þú nefnir þetta er í rauninni nýr veruleiki hjá okkur föngum hefur fjölgað mjög mikið á Íslandi vegna þess að refsingar hafa verið að þyngjast í tilteknum málaflokkum þetta er svolítið nýr veruleiki þið vitið að það eru menn í fangelsum og og það hefur verið talað um þetta ástand fanga sem eru andlega veikir meina við höfum horft upp á mjög sorgleg mál þar sem menn hafa framið sjálfsvíg innan veggja fangelsanna eða stuttu eftir að þeir komu út þetta er þetta er alvarlegt vandamál og maður skilur ekki alveg af hverju það hefur ekki verið drifið í því að móta þessa stefnu sem ég var að leita eftir hérna áðan alveg rétt það er alveg rétt og það er alveg nauðsynlegt að gera þetta og umboðsmaður Alþingis þessi umfjöllun okkar hérna er kannski sprottin af því að umboðsmaður

þessa athugun á þessu árið tvö þúsund og þrettán og dómsmálaráðuneytið svaraði nokkrum spurningum frá honum og velferðarráðuneytið líka

þá kannski kemur fram þessi munur

ég nefndi hérna í upphafi

komast í miklu betra horf skoðum aðeins framkvæmdina við vitum það að það eru menn sem eru alvarlega veikir það ætti náttúrulega að fara með þá á spítala en spítalinn vill ekki taka við þeim þetta er líka átök um um kostnað einhvernvegin niðurstaðan virðist verða sú að þessir menn eru teknir og lokaðir inni í þú ert að tala um dæmda menn dæmda menn það er alveg rétt ég meina er það ásættanleg niðurstaða að það sé gert nei nei enda bendum við á það og höfum bent á það þessum svörum okkar til umboðsmanns að það er ekki ásættanlegt að okkar mati það eru mannréttindabrotin sem þú ert að tala um

við þurfum að skoða þetta og erum að því með velferðarráðuneytinu og leggja áherslu á það velferðarráðuneytið

til dæmis ljúki við útboð á heilbrigðisþjónustu fyrir Hólmsheiði mér finnst það skipta miklu máli það er beðið eftir því að opnað tvö þúsund og sextán ég veit sem betur fer ekki verið að fullnýta það við höfum verið að gera það hægt og bítandi meðal annars útaf þessu til að geta séð hvernig mannast þarna inni og greina þarfirnar ég vil líka benda á það í þessu samhengi

að auka afplánun utan fangelsa við erum að auka samfélagsþjónustu og annað það skilur auðvitað fangelsin sjálf eftir með mikið þyngri fanga oft á tíðum kemur fram í fjármálaáætlun til dæmis aukið fé sem er sérstaklega eyrnamerkt fyrir heilbrigðisþjónustu eða þá sálfræðiþjónustuna því það er nú á minni könnu í fangelsum þannig að þið eruð að

í fjárlögum næsta árs aðeins bara um fjármálin af því að núna eru tvö ár

Hólmsheiði var opnað það er ennþá fimm hundruð og þrjátíu held ég á biðlista þeim hefur fækkað aðeins en það er ekki hægt að reka fangelsið á fullum afköstum væri hægt að saxa hraðar á þennan biðlista já við erum að vinna í því líka og Hólmsheiði verður rekin mjög fljótlega af fullum afköstum við erum að horfa til þess að að fyrirkomulaginu á fangelsinu á Akureyri þannig að það verði annars konar fangelsi svo kallað

getum kallað inn fólk til afplánunar vegna vararefsinga og með slíkri hagræðingu þá getum við farið að nýta Hólmsheiðina betur já yfir í annað það er um stöðu kvenna sem búa við ofbeldi í hjónabandi og eru að reyna að skilja og við vorum með sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu hérna í Kastljósi í síðustu viku það eru sögur um þetta og frásagnir kvenna sem vegna þess að maki þeirra neitar að skilja stendur í vegi fyrir

að það sé hægt að ljúka fjárskiptum umgengnissamningi í forsjármálum

eða manneskja sem í svona aðstæðum ekki bara labbað inn til sýslumannsins og verið laus við allt þetta hjónabandið er margslunginn samningur hann er meðal annars samningur um

eða menn leiti fyrir dóm

það er alltaf hægt að fara með málin út úr eða í opinber skipti en það að fara fyrir

taka til varna sem er ekkert óalgengt ég meina menn geta alltaf gert það þá kostar þetta milljónir nei nú er það þannig við byrjum á byrjuninni það er enginn neyddur í sáttameðferð hjá sýslumanni ef menn vilja ekki mæta og mæta ekki eftir tvær boðanir þá er sýslumaður

til að rita undir árangurslausa sáttameðferð og þá er það þess maka sem óskaði eftir hvort hann fer fyrir dóm með málið þetta er bara eftir tvær boðanir svo þetta þarf ekki að teygjast raunveruleikinn er auðvitað sá að flestir reyna

sætta mál og

ljúka málunum hjá bara þjónusta sem sýslumaður býður upp á en dómstólaleiðin er alltaf tæk og ég verð nú að segja að menn hafa ekki uppi

varnir hundruð þúsund samt sem áður að losna úr ofbeldissambandi þetta er er það í lagi ja það þarf auðvitað bara að slíta þessum samningi en við erum að þeir séu í veikri stöðu börn þolendur ofbeldis og ýmsa af hverju gerum við það ekki í þessu við getum líka snúið málinu kannski við við viljum heldur ekki hafa löggjöfina þannig að menn geti bara skilið maka sinn eftir úti á guð og gaddinn og

við viljum ekki snúa þessu við sko þannig

guð og gaddinn þannig að það eru nú ýmis rök fyrir þessu ég

jafnvel að vera með þessar tafir endalaust og hvorugur makinn vill samt báðir makarnir vilja reyna hjá sýslumanni en ég

held hins vegar að það sé margt hægt að gera

að lögunum ég

það þarf aðeins að skerpa á lögunum og líka kannski verklagsreglum

sjö vikur og kannski

er full langt að minnsta kosti í þessum

að koma til móts við þessi sjónarmið með ýmsum

og er að sjálfsögðu líka reiðubúin til að

hvort það þurfi að breyta löggjöfinni ég átti fund með sýslumanni í morgun og hans starfsfólki og fékk engar konkret tillögur um hvað það væri nákvæmlega í lagatextanum sem þyrfti að breyta

að setja þetta í einhvern forgang

já ég ætla ætla að láta skoða þetta ásamt öðrum breytingum sem eru tímabærar almennt á þessum lögum og mögulega barnalögunum líka